إذا كان بيدي سفر للفضاء أكيد بجرب، الفكرة مثيرة جدا، أجدر أشوف الأرض من بعيد وأستكشف الكواكب، لكن برضه في ألأ من الرحلة، ليه يعني كل شيء جديد وغريب لكن التجربة بتكون فريدة ولا تتعوض، فممكن اقول نعم.